أما أصحا الصبح كدا الساعة تسعة أحضر فطور كويس عشان أشوف شغلي وأخلص شغلي على الساعة أربعة مثلا، وبعدين أما اتغدا على الساعة خمسة كدا سواء لحمة ولا سمك ولا فراخ وممكن بعد الغدا أناملي ساعة وبعدين أنزل أتمشى أو أغير جو أو لو عندي طلبات أشتريها وأرجع أقعد مع أهلي أو لو عندنا ضيوف وأنام على الساعة واحدة كدا.